Zaho mandany adiny iraiky isan'andro aminà fihinagnana lera hihinanana hanina, de amandraina zaho mandany fahefak'adiny, antoandro zaho mandany fahefak'adiny, rehefa mihinam-bary hariva zaho mandany ansasak'adiny. De raha atambatranahy zany agnatin'ny herignandro de mandany eo amin'ny fito adiny akeo zaho isan-kerinandro.